Teddungo lesdi mabbe, yidugo womarde be ferto. Himbe lesdi mai yidi lesdi mabbe masin, bedo hokka lesdi mai daraja masin ngam lesdi mai on be mari kanjum tan wala lesdi fere. Toton be danyi saaro mabbe ngam mai dole be hokka lesdi mai daraja masin.